ஆரஞ்சு இவை அநேகமாக மிகவும் பழக்கமான சிட்ரஸ் பழமாகும், அவை இனிப்பு மற்றும் தாகமாக சுவைக்காக அறியப்படுகின்றன. தொப்புள் ஆரஞ்சு, இரத்த ஆரஞ்சு மற்றும் டேன்ஜரைன்கள் உட்பட பல வகையான ஆரஞ்சுகள் உள்ளன. எலுமிச்சை புளிப்பு மற்றும் அமிலத்தன்மை கொண்ட, எலுமிச்சை சமையல் மற்றும் பேக்கிங்கிற்கும், எலுமிச்சை பானம் போன்ற பானங்களுக்கும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுண்ணாம்பு எலுமிச்சையைப் போன்றது ஆனால் சிறியது மற்றும் மிகவும் தீவிரமான, சற்று இனிமையான சுவையுடன். பல லத்தீன் அமெரிக்க மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய உணவுகளுக்கு சுண்ணாம்பு அவசியம். திராட்சைப்பழம் ஆரஞ்சுகளை விட பெரியது, திராட்சைப்பழம் இனிப்பு அல்லது புளிப்பாக இருக்கலாம். அவை பெரும்பாலும் காலை உணவுக்கு அல்லது சாறு சாப்பிடப்படுகின்றன.